Ma ildaaigo sai teedäq, et Saksamaa om <hesitation> kõgõ suurõmba ollõjuumisõ protsendiga <hesitation> riik Euroopah. Nii et <laughs> sääl om oluq suur osa kultuurist.